A Philippines any zany da tena ahità <noise> toetr'andro <noise> maro isankarazany. <noise> Misy toetr'andro trôpikaly ny agny, misy rivo-doza ny agny, misy ririny malefaky koa ny agny ary misy fahavaratsy mando sy mafana.